Agny Chine agny izagny e ny avaratsy e mangatsiaky be <noise> ny ririny, da ny fahavaratsy mafana, da ny atsimo ô mana toetra'andro trôpikaly sy sub-trôpikaly sady misy ora maro.